Kuape se aja akaru opa ara rupi, oime uru hornope oyiva, majasito, jare saise. Kua reta jepi mokoi. Mboapi dolarespe, erei Bolivianope, jaeko payandepo pandepo, ani mokoipa